أنا أعتجد إني أجدر أكتم نفسي تحت الماية حوالي <hesitation> من ثلاثين إلى خمسة وأربعين ثانية، طبعًا هذا يعتمد على التدريب بس هذا المتوسط الطبيعي لي، وفي ناس تجدر تتحمل أكثر يكون عندها تدريب جاسي وجهد.